Misy eky e tagnany, ane parasolo za zao, misy e tagnany, da misy gny <hesitation> akonany labasy manify ambony igny, da misy amzay igny rasarasany igny zany, iny no hindesy mitahiriza an'azy, zany hoe misy e tagnane parasolo, da misy igny labasy ambony igny da misy igny rasany sy madinidiniky mitahy labasy kidiny igny.